ദിനോ ക്കു അര്ധു അര്ധു വന്ജി ഗന്തേ ദൈല്യ് ഫ്യ്സിചല്। ഏക്സേര്ചിസേ മല്പ്വേ വാരു ഗൌ തോതല് ആധു മൂജ്। ഏധുധു ആജി ഗന്തേ മുത്ത തോതല് ഏക്സേര്ചിസേ ആപ്നു। ദൈല്യ് പന്ദ ജോഗ്ഗിന്ഗ് മല്പ്വേ, ഛുര് രുന്നിന്ഗ്ല। മല്പ്വേ ബോക ഗ്യ്മ് മദു പുല്ല് ഉപ്സ് മല്പ്വേ പുശ് ഉപ്സ്। മല്പ്വേ ബോക ചര്ഗു പന്ദു സ്കുഅത് മല്പ്വേ ബോക വേന്ജി। ബേന്ഛ് പ്രേസ്സ് പന്ദു ഉപ്പുന് അവൈന് മല്പ്വേ ചര്ഗു ഇന്ധു। ലുന്ഗേസ് പന്ദു പേര് അവൈന് മല്പ്വേ ശോഉല്ദേര് പ്രേസ്സ്। പ്രേസ്സ് മല്പ്വേ ചബ്ലേ പുല്ല് മല്പ്വേ ബോക കേല വേന്ജി। ദിന ചര്ദിഓ കോ വന്ദു സ്വിമ്മിന്ഗ്ല മല്പ്വേ ദിനോ പുര। അല്തേര്നതേ മല്ഥു ധു മല്ഥു അന്ധു പ്വേ ദിനോ ക്കു। അത്ലേഅസ്ത് മിനുതേസ് ആന്ദല മല്പ്വേ ഏക്സേര്ചിസേ വാരു। ഗൌ തോതല് ആധു ആജി ഗന്തേ ആന്ഛല ആപ്നു ദേവു।